Jwa'n nryo lozon ngignaba' futbola'na, bolibola'na, mbay jwa'n nryo lozo men yes reya basketbolei taj jwa'n baja nwimen tha njijxaba narxa' njij jwa'nba.